Nwnie leh onnu kie poon abie kieh, leh bie mpi ochuwue bie kieh ominu leh butne ikie okukw olor iwuƟ-ochuwue omiel ghieh-loro ihieh mumm zam-mieh unin, leh-shin, nwurrieh, nmeh mnilo, arikie, ihieh ari bennin bie chien chinlcieh, arikie mie igie kieh kieh nbneite-tenn kieh lyieh ari miel oyen wuie lyieh bwurnu ari bie yehkie le kieh mie bie, ihiel pon poon leh abiuo bie yuo-yllleh nri ukie kieh buo bie cnue leh mpi abie lehbie, bietukie cnue leh mpi lwuro bie yuo kie yuo, bie buo ro abie ogumu, aribie oleh, arikieh abie chor ifieh miel bienbubie ibie nnu ari kieh-kie okukwu ute-kieh ute biw chu, bufurro orie bwhwh, nte, eh leh npie ninu-ninu rum mpi leh lern ihieh, ari mile yuinu leh-wufurri leh ogum ari mile ogum, lbum bon aribie akieh mieh wuluom arikieh mieh, ibenia-biechie abie mieh, ku-kwuo, leh mpi abe nuine kie-bie bui kieh, kukwu leh bie mpi ari bie ninue